في أحد الأيام، عثرت قطة فضو فضولية على قلادة سحريةفاعجبت بها و لبيتها فب عنقها و بينما هي ذاهبة في الطريق اذ تحولت فجاة الى اميرة جميلة وكل من يراها يتفاجا بجمالها و حسن اخلاقها ف <hesitation> فقررت هذه الاميره بان تتزوج من امير و عندما تزوجو انجبو قطة و قطا